أحب <hesitation> التقدم يعني مئتي عام في المستقبل <hesitation> الفضول يعني عن كيف بتكون التكنولوجيا والحياة اليومية? وأبغى أعرف يعني عن التطورات في الطب والبيئة، وكيف ممكن يعني يتغير المجتمع? طبعا أبغى أشوف بعد إذا يعني تحققنا من التحديات اللي نواجهها، والتجربة بتكون مليئة يعني بالمفاجآت والمعرفة.